Raha mieritreritra ny hijanona ela ilay namako io an, dia tsaratsara aloha izy mitondra akanjo fiarovana amin’ny orana satria efa ho avy tsinona ny orana atsy ho atsy. Dia akanjo maivamaivana moa satria efa manomboka mafana koa ny andro an, fa asiana <hesitation> akanjo mafana <hesitation> iray na roa ihany <hesitation> hisolosoloana moa izany raha ohatra ka sendra <hesitation> rehefa hariva tsinona mangatsiaka kely ihany. D-dia raha ohatra izany izy ka hoe mivoaboaka hariva na <hesitation> na sahala amin’izany an, dia tsaratsara ihany mitondra <hesitation> manao akanjo mafana.